He bso nwomi maalu gontoŋ, maalu ngi gsele wee wi nwomu ngi mbatu moñe, wee nwom bso uléey. Biyaanan nganju, ngi gjagtu, bitúm toom wee wi nwomu. Njuuma ma, bdiin bee bi nwomu, wini binyaa bo fntongoñ, fee bilotodni, bitúmnan bdiini haj. Mbo ñe inge ruŋ womi gsugur njuuma dong gdimbayaa bigiinda ma bég túm gsugur, ñe nge túm gsugur a bdiin biinda ma, hamma wi inwombi, ngi wee wi nriŋu.